Edziban hia wͻ nyimpa n'abrabͻ mu <noise> osiandɛ ͻyɛ adze a ͻma hɛn ahoͻdzen aberbiara. Minyim dɛ w'enyi gye esikyir ho yie. Esikyir so wͻ edziban mu a, ͻma edziban yɛ dɛw. Nso ͻwͻ dɛ ehwɛ <hesitation> <noise> mpɛn dodow a idzi esikyir. ͻwͻ dɛ idzi edziban a <noise> esikyir nntaa nnyi mu beberee ama <noise> ͻammbͻ wo yarba biara. Ntsi sɛ iridzidzi a hwɛ na esikyir dodow a edze bogu mu no, tsew do, na ͻbͻboa <noise> wo.